په لوړه ارتفاع کې د هوا فشار کم وي. جوشېدو ته دا اړتیا وي چې د مایع د بخار فشار د شاوخوا هوا له فشار سره برابر شي. کله چې د هوا فشار ټیټ وي نو اوبه اړتیا نه لري چې دومره تودې شي څو بخار یې دومره زور پیدا کړي، ځکه د مقابل فشار کم دی. مثلاً: د سمندر په سطح کې اوبه د سانتی ګراد په سلو درجو کې خوټېږي.